Ndikka mi ala innde am gam kaire mi andira, gam dogguki caɗeele canjaaki inde nden nder ɗereeji e bankiiji ɗi mi naftirta. Gam to mi torra himɓeeji anduɗi-am.